زه څلو جوړې بوټان لرم چی یوه جوړه یی کیرمیچ دی چي کوم وخت سپورت یا منډه وهم هغه په پښتو کوم او بله جوړه یی هم دکار دپاره چي کوم وخت کار ته ځم هغه په پښو کوم او یوه بله هم کوم عادی چي کوم وخت کوم کار لرم په پښو کوم یی. او یوه جوړه هم آ د واوري اوباران لپاره دي چی دغه څلور جوړی بوټان استفاده کوم